komiði sæl og verið velkomin í

umhverfisins segjum frá miklum fellibyl í Mósambík og kíkjum á dularfullan við Noregsstrendur ég heiti Sævar og nú verða sagðar samtökin

héldu samstöðufund í gær í Iðnó þar sem þau buðu almenningi að koma og styðja vaxandi hreyfingu krakka sem vilja breyta samfélaginu á Íslandi og um allan heim dagskráin var fjölbreytt og innihélt meðal annars þeirra eigin tónlist eru samtök barna sem berjast fyrir því að rödd krakka fái að heyrast í samfélaginu þau hafa staðið fyrir mótmælum á Austurvelli á síðustu vikum til stuðnings hælisleitendum krökkunum er umhugað um framtíð sína loftslagsmál og málefni hælisleitenda þau sækja innblástur til annarra kröftugra krakka til nemenda í Hagaskóla sem studdu skólasystur sína eftirminnilega á dögunum og til annarra samstöðufunda um loftslagsmál á síðustu mánuðum

þetta ef

nemendur í fimmta til sjöunda bekk í Ártúnsskóla og níunda og tíunda bekk í Valhúsaskóla hlutu viðurkenninguna

á þriðjudag nemendurnir fjölluðu um heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna þau yngri kynntu heimsmarkmiðin og hvöttu aðra nemendur til aðgerða og þau eldri fjölluðu um heimsmarkmiðin út frá nýsköpun hvernig líður þér eftir að hafa fengið þessa viðurkenningu bara að nota minna plast og hvernig

á að endurnýta plast ég bara áttaði mig ekki á því hvað og líka ég hafði enga hugmynd um að plast væri í sjónum líka eins og í sem er mjög sorglegt eins og bara að flokka meira við erum byrjuð á því heima og ég er sjálf

að skrifa í símann frekar en í stílabók

verslunin Krónan viðurkenninguna frá umhverfis og auðlindaráðuneytinu það er viðurkenning á framlagi fyrirtækja og stofnana til umhverfismála sem veitt er árlega krónan hefur minnkað matarsóun um helming dregið úr orkunotkun og minnkað notkun á pappa mjög mikið það sem við sjáum fyrir okkur er að eiga betra samtal að við þurfum að reyna sem samfélag að minnka sóun í öllu ferlinu einn öflugasti fellibylur sem náð hefur landi í Afríku fór yfir Mósambík í síðustu viku verið er að vinna í því að koma neyðaraðstoð til þeirra sem urðu verst úti en það gengur ekki nógu vel þúsundir komast

ekki leiðar sinnar á afskekktum flóðasvæðum á austurströnd Afríku það hefur verið sérstaklega vont veður á þessu svæði í apríl fellibylurinn

í byrjun síðasta mánaðar og olli miklum skemmdum mjög margir létu lífið og hjálparstarf var nýbyrjað þegar fellibylurinn Kenneth reið yfir í síðustu viku hann er öflugasti fellibylur sem gengið hefur yfir Mósambík frá því mælingar hófust veðrinu fylgdi mikil rigning og

í borginni er enn allt á floti þar búa um fjögur hundruð þúsund manns og um helmingur þeirra er í hættu vegna flóðanna kom neyðaraðstoð til Pemba í vikunni en hefur ekki enn náð til svæða sem urðu verst úti þau vinna nú hörðum höndum að því að koma aðstoð þangað og öllum íbúum í skjól

hefur verið að sniglast í kringum báta við Finnmörku í Norður Noregi undanfarið þegar sjómenn athuguðu hvalinn nánar kom í ljós að hann var með belti þeim tókst að ná því af honum og í ljós kom að beltið er rússneskt og á því stóð búnaður sankti Pétursborgar sjómennirnir segja að hann hafi verið mjög

og greinilega vanur fólki norskir segja beltið utan um hvalinn líklega hugsaðan fyrir myndavél og mögulega hafi hann verið þjálfaður af rússneska hernum kannast ekki við það þeir hafi þjálfað mjaldra um árabil en kannast ekki við að hafa neina á sínum snærum á mánudaginn sögðum við ykkur frá

barnanna og kosningu á milli tilnefndra bóka en það er ekki bara hægt að kjósa bækur punktur is sogur er hægt að taka þátt í einfaldri kosningu þar sem þið fáið að velja ykkar